one mai aku'n gah, aku gah pili serabe. Co tara pili serabe kaku pengaru leng keta enak eme remeng kolang inung agu kopi. Cara'n pande serabe ho ge one mai dea, dea hitu lite gah olong rendam di pisa menit sua eme toe telu menit poli hitu lite gah tuk dea hitu pande keta sampe halus i. Poli hitu gah campur lite bahan de ge dea, tepung, ise vanili, ise ruha sio poli hitu gah campur cengkali situ gah neka hemong na'a gula mera kole lite. Poli taung campur sangge'r taung situ ge diamkan lite kudut dia naik de apa situ tong, diamkan lite ca eme toe sua jam. Eme rasa rasa poli ca eme toe sua jam hitu gah naik taung's apa situ gah, hitu lite gah teneng lite gah. Teneng lite one api, ata di'an kole one api sot pake haju sio poli hitu gah teneng pake cewe na kat ce koen minyak. One'n serabe situ gah, biasa'n dami gah ca sendok sayur'n kudu di'a pas taung cama ukuran de. Eme mame gah balik poli hitu gah cela, inung kat agu kopi gah. Dia daat eme nggo'o inung remeng kolang agu kopi mecik eme toe kopi pa'it. Manga kole ca gah ata enak'n kole gah ngasang'n gah rebok. Rebok hitu gah cara pande'n gah cama cama agu serabe bo one mai dea kole. Tuk kat lite dea hitu poli hitu saring poli hitu cero cengkali dea hitu agu gula campur ce koen vanili, cero hitu gah sampe mame. Poli hitu gah cama kole agu serabe hio bo rebok hitu ngance kole hang pareng kopi lite.